<noise> Kwan a mefa do a ɔyɛ a mo ho kyer me a <hesitation> motum mefa mu nye dɛ ɔba ne dɛm a mpɛn pii no minnyi biibia yɛ a mehyɛ dane mu <noise> osiandɛ epueipuei no bɔkɔ akohu biibi a ebi a enyae a nkɛ epɛ naaso irinnya. Na bio no so ɔba n' dɛm a mehwɛ m'abrabɔ yie na meper dɛ <noise> mɛpɛ edwuma bi ayɛ a dɛm ahokyer no obefi mo do menntsena faako ntsi no <hesitation> ɔno nye kwan a mefa do fa ahokyer m'. Mepɛ edwuma bi yɛ a ɔde sika kakra ba ɔno edwuma no ɔnnyɛ abe- edwuma no ma ɔtse biara na mom ɔnnyɛ edwuma bɔn. Mɛyɛ mo ho fi dze a na menya sika dze a ano mepɛ.